اول ما نصحى الصبح اكتر اكلة انحب نفطرها هي الفايش. الفايش من اهم واشهر المخبوزات عندينا في الصعيد. لو مافيش فايش باعمل لنفسي فطار مكون من مثلا فول وفول بالطماطم والزيت الحار وجنبه بطاطس وجبنة وخيار، وطبعا جنبه كوباية الشاي. كوباية الشاي اهم حاجة في وجبة الصبح بالنسبة <hesitation> لأانه هي بتخليني انفوق ونصحصح ونكمل باقي يوماي.